Ɓornade forokiyaji e kufina mun, wala jimi e ɓomee anajea e fina tawa Nanjeria. Nden non kamɓe ɓurɓe ɓadaade Afrik. Kamɓe eɓe ceerti e hono ɗi kiisi ɗen dowtoo ɗii.